Á uguk uyësal mob wul mënţíj wul amob wul këfiŋ wul këfal wul. Ambá këyëkan mëlik kaţúţës wul áa apënan iluŋ amëmbá këñawul awëjënţ, këtaw wul këñaw wul këpënan iko yí mënkayi pëpënan këñaw wul awu këma jënţ këfal falan. Baloŋ jáţa bëfal wul karofalir wul yuŋ kaneejan ikoyi badeelayi yuleegi yí tudu diba meţú kajúŋ wul yuŋ kajúŋ wul áa këma ujúŋa. Uguk ñaţaţ pëjúŋ pëweek puŋ dí pëjúŋ me utaf kaloŋ de ma uţafaţ pëjuŋ uguk ayombalir. Mënkëma mëyecës wul amëkëma mëmbá kay pëjúŋ wul kay mom ñaţaţ waw.